pal suɗa makir nfor ntufu nkwa murfa ncisu umda kuma kumya pal kumya suɗa kumya makir kumya nfor kumya ntufu kumya nkwa kumya mura kumya ncisu kumya umda sirkumari sirkumaka pal sirkumaka suɗa sirkumaka makir sirkumakanfor sirkumakantufu sirkumakankwa sirkumaka murfa sirkumakancisu sirkumakaumda makkumari makkumaka pal makkuma suɗa makkuma makir makkumanfor makkumakantufu makkumakankwa makkumakamurfa makkumakancisu makkumaka'umda nfor kumari nfor kumaka pal nfor kumaka suɗa nfor kumaka makir nfor kuma kanfor nfor kuma kan tufu nfor kuma kankwa nfor kuma ka murfa nfor kumakancisu nfor kumaka'umda nkwankumari nkwankumaka pal nkwankumaka suɗa nkwankumaka makir nkwankumaka kanfor nkwankumaka kan tufu nkwankumaka kankwa nkwankumaka murfa nkwankumakan cisu nkwankumaka'umda murfukumari Nkwankumaka pal nkwankumaka suɗa nkwankumaka makir nkwankumaka kanfor nkwankumakantufu nkwankumakankwa nkwankumaka murfa nkwankumakancisu nkwankumaka'umda murfukumari murfukumaka pal murfukumaka suɗa murfukumaka makir murfukumakanfor murfukumakantufu murfukumakankwa murfukumakamurfa murfukumakancisu murfukumaka'umda umdakumari umdakumaka pal umdakumaka suɗa umdakumaka makir umdakumakanfor umdakumakantufu umdakumakankwa umdakumakamurfa umdakumakancisu umdakumakan'umda nciskumari nciskumaka pal nciskumaka suɗa nciskumaka makir nciskumakanfor nciskumakantufu nciskumakankwa nciskumakacisu nciskumaka murfa nciskumaka'umda